Wakkati to sawdi kam ɗum poowu ɗum ɗum joor ɗum ɗemmbo e ɗum e ɗum waylo e ɗum yaa e ɗum waylito wakkati wakkati sarde sarde